Chini hayung o sottur ta jaat ni aaming manthokgo. Aboni bisingo wngkha khwnai bara aaming khwnai kolok aaming bolongni aaming tei kosom kufur rong ni aaming. Khwnai bara aaming rok khe abyssinian american shorthair bengal bombay tei british shorthair aaming. Khwnai kolok aaming rok wngkha balinese birman himalayan maine coon persian ragdoll siberian tei turkish angora aaming. Bolong o tongnai aaming rok wngkha savannah chausie tei toyger aaming. Kosom kufur rong ni aaming rok wngkha bengal ocicat tei egyptian mau aaming. O aaming rok baksa nogo rijago tei baksa bolong o tongo.